इस तरह के व्यंजन में ताज़ा और उच्च गुरुत्व वाले सामग्रियों का उपयोग किया जावे है। इसलिए घर पर भी ताज़े फल सब्जियाँ, मसाले और मांस मांस का चयन कर सकते हैं। सामग्री जैसे ताज़ा हावर्स, खास मसाले जैसे शाही, जीरा, हल्दी आदि और प्रीमियम तेल या घी को इस्तेमाल भी कर सके। यह स्वाद को बढ़ाओ है भारी वजन वाले बर्तन जैसे लोह्यो और तवा और कढ़ाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। जह बर्तन ज्यादा गर्मी फैलावे है। और व्यंजन को समान रूप से पकाने में मदद करें। सॉस या ड्रेसिंग बनाने के लिए फूड प्रोसेसर को इस्तेमाल करें। यह खाने के मसाले और सामग्री को सही तरीके से मिला सके। जैसा के रेस्टोरेंट में होता है।